أظن اني راح افضل القوة البدنية الخارقة هيخليني اكثر ان يمديني اسوي اي شي انا راح به. التحكم في الطقس وش بسوي في الطقس؟ ايه الجو وراح يكون احسن مودي راح يكون افضل بكثير لاكن أظن إن القوة البدنية الخارقة راح تكون افضل. الأجواء ممكن نتحكم فيها بوجود المكيفات